ഛ്ഹേപലു പ്രദനന്ഗ ശരിരഭസ വയുതരന്ഗലു। രസയനിക സന്കേതലു മരിയു വിദ്യുത് സന്കേതല। ദുവര പരസ്പരമ് ചോമ്മുനിചതേ ഛേസുകുന്തൈ। ശരിരഭസ ഛേപലു തമ്മ തോകനു ഉപദമ് ഇദദമ്। ലേധ ശരിരനി മന്ഛദമ് ദുവര സന്കേതലു। ഇസ്തൈ കോന്നി ഛപലു ബൈപദിനപ്പുദു ദകി പോതൈ। ലേധ നിദനന്ഗ ഇദുഥൈ ദ്വനി കോന്നി ഛേപലു। തക്വ ഫ്രേകുഏന്ച്യ് കല ശബ്ദനി ഉത്പതി ഛേസ്തൈ। ഗ്രുന്തിന്ഗ് ച്രച്കിന്ഗ് ഹുമ്മിന്ഗ് ലന്ദി ശബ്ദലു ഇധര്। ഛേപലുക്കു സന്കേതലു ഇസ്തൈ രന്ഗുമര്പുലു കോന്നി। ഛേപലു മൂദു ലേധ ബയാനി വേക്ത പരഛദനി। തമ്മ രന്ഗുനു മരുസ്തൈ അദഛപലു ആകര്സിന്ഛേന്ദുകു। മഗഛപലു പ്രകാശവന്തമേന രന്ഗുലു പ്രദര്ശിസ്തൈ।